Ja sirve in refri ku ja sss tuú chinteña tuú tivi inn nteyu, in nteyu ja má tívi te suni horá íini xeén saá te chu'unio in cubeta ntuté chi vijin vijin kó hora ko'oyo in ntute te ntikó inío.